Mere meji, mééta mééren máàru méèfa. méèjé méèjo méèsan méègua okan-le-gua ẹji-le-gua okan-le-ẹdogun meji-le-edogun méèta-le-ẹdogun méèren-le-ẹdogun maaru-le-ẹdogun méèfa-le-ẹdogun meeje-le-ẹdogun méèjo-le-edogun meesan-le-edogun ogun okan-le-ogun meji-le-ogun méèta-le-ogun méèren-le-ogun maaru-le-ogun méèfa-le-ogun méèje-le-ogun méèjo-le-ogun méèsan-le-ogun ogban ọkan-le-ọgban meji-le-ọgban méèta-le-ogban méèfa-le-ọgban meeje-le-ogban meejo-le-ogban méèsan-le-ogban oji